қазақша подкаст қазақша подкаст қазақша подкаст қазақша подкаст қазақша подкаст қазақша подкаст
сәлем тыңдарман бұл эпизод саясаттан гөрі азаматтық қоғам туралы болатын шығар
өйткені ііі мүмкін иә мүмкін саясат туралы да болуы мүмкін
бізде көбінесе адамдар саясат дегенде ол тек көмекте отырған адамдардың немесе министрлер кабинетінде болып жатқан бір процессті айтады
бірақ бұл әңгіме азаматтық қоғам арасындағы саясат дегенім дұрыс шығар енді
бұл эпизодтың қонағы саясаттанушы шалқар нұрсейітов
сәлем шалқар әңгімелесуге келіскеніңіз үшін көп рахмет
қайырлы күн бэлла э қонақ ретінде шақырғаныңызға рахмет
а қолдан келгенше шамам жеткенше әңгімелесіп көрейік
ең бірінші ііі шалқар жаңағы саясат туралы кішкене нақтылап өтсеңіз саясат дегеніміз не
өкінішке қарай ііі қазақстандағы саясатты бір абстрактты дүние ретінде қарау қалыптасқан
яғни оны тек қана өте білімді өте тәжіребиелі және і мемлекетті өте қатты жақсы көретін адамдар ғана айналасады деген секілді көзқарас қалыптасқан
бірақ саясат ол күнделікті өмірімізге әсер ететін дүние
ол бала дүниеге келгеннен бастап перзентханадан шыққаннан бастап жалпы балабақшаға тіркеуге тұру мектепке бару сіздің күнделікті сатывалатын а азық түліктеріңіз
бұның барлығы айналып келген кезде мемлекеттегі ііі қабылданған шешімдердің саяси шешімдердің экономикалық шешімдердің а сіздің күнделікті өміріңізге әсер етуі
сонымен қатар тағы бір мәселе ііі мемлекетте өзінізді қаншалықты қауіпсіз сезінесіз
бұл да тікелей саясатқа байланысты мәселе
немесе болашағыңызға байланысты уайымыңыз қаншалықты күшті
егер уайымыңыз ертеңгі күнге байланысты уайымыңыз күшті болатын болса демек а сіз бұл мемлекетте өзіңізді і қауіпсіз сезінесіз деп айта алмайсыз
і яғни ааа бұл мемлекетте өзіңіздің орныңыз қаншалықты деген сұраққа жауап беру қиын деген сөз
саясат дегеніміз жалпы ыыы әрбір мемлекеттегі азаматқа өзінін осы бір мемлекеттің бөлшегі ретінде сезінуге өзінің ойын ешбір кедергісіз жеткізуге
і жалпы конституция гарантия берген барлық құқықты қолдана алуға және а азамат ретінде өзінің міндетін сезіне алу мүмкіншілігі
а қысқаша айтқанда осылай айтуға болады деп ойлаймын
ал енді саясаттың ааа аристотель платоннан бастап ааа осы кезеңге дейінгі ааа ғалымдардың жалпы анықтамасын айтуға болады
бірақ а ол көбінесе ғылыми ортада саяси дискурста меніңше орынды деп ойламын
ал бүгінгі біздің азаматтық қоғам үшін саясат дегеніміз мемлекетте қабылданатын шешімдерге әрбір азаматтың қатысу құқығы және қатыса алу мүмкіншілігінің болуы деп айтуға болатын шығар
жақсы онда тағы да бір терминдардың басын ашывалайықшы
мәселен соңғы уақытта бізде құндылықтардың құнсыздануы байқалады оның ішінде мысалы ордендер марапаттар а көзқарас өзгерді бізде
і бұрын мысалы еңбек ері орденін немесе айбын ордерін алып жатса онда халықтың арасында бір құрмет і болатын і сол иелеріне
бірақ өкінішке орай қазір мүлдем басқа сосын билік мемлекетшілдік патриотизм сөздерінің де бір і теріс реңге ие болып бара жатыр мхм
мысалы былай қарасаң билік дегеніміз не ол халықтың еркі емес пе иә мхм
жаңағы сіз айтқан конституцияның өзінде халық і биліктің жалғыз қайнар көзі ол халықтың деп айтылған
бірақ бізде і көбінесе билік деп айтсақ бірден бір жағымсыз бір образ да еске түседі
шынын айтқанда бір билік деген атқарушы орган емес халықтың өзі емес па
әлде і бәрібір де теорияға емес реализмға сүйеніп бәрібір билік дегеніміз сол біздің ы көбінесе ы келіспейтін қарсы тұратын жаңағы органдарды айта берейік па билік деп
а енді бұл мемлекеттегі ііі биліктің формасына байланысты
яғни ы жалпы алғанда билік дегеніміз ол бір адамдардың адамдардың тобының басқа адамдарға ааа қатысты шешімдерді шығара алу қабілеті
оны мысалы билікке келген ааа азаматтардың тобы а басқа адамдарға қатысты саяси шешім қабылдаған кезінде а
электорат дейміз бе халық дейміз бе жалпы билікке і бағынатын азаматтардың тобы шешім қабылдаушы адамдардың билігін легитимді деп мойындауы керек
легитимді дегеніміз не
олар билікке заңды жолмен келді олардың шешімдері әділ олар барынша көпшіліктің пікірін мүддесін ескереді деген а көзқарасы болуы керек
а ондай көзқарас болу үшін бірінші кезекте билікке келетін адамдардың билікке келу жолы ашық әрі әділ болуы керек
ал енді республикалық формадағы мемлекеттер үшін ол а сайлау арқылы билікке келу
сайлаудың ашық әрі әділ өтуі саяси бәсекенің болуы және сайлау өткеннен кейін азаматтардың ойында бұл сайлау әділетсіз болды деген сұрақтың тумауы керек
сол кезде ғана ііі билікке келген саяси топтың билігі легитимды заңды болып есептелетін болады
ал енді бізде өкінішке қарай қазақстан тарихын қарайтын болсақ соңғы отыз жыл тарихын қарайтын болсақ бізде өкінішке қарай бірде бір ашық және әділ сайлау болған жоқ
ол президенттік сайлауы болсын ол парламент сайлауы болсын
а сол себепті азаматтардың і билікті тек қана билік етуші топпен ғана байланыстыруы олардың әділетсіз олардың көп жағдайда тек қана аз ғана топтың мүддесін ескеретін шешімдеріне қатысты
ааа билік деген сөзді байланыстыру ол ааа былайша айтқанда заңды құбылыс деуге болады
өйткені азаматтар өздерін мемлекетке мемлекеттің шешіміне мүлдем қатыса алмайтындай сезінеді және қатыса алу мүмкіндіктері өте аз
одан кейінгі мәселе ііі құндылықтардың өзгеруі
өкінішке қарай бізде ааа қазір көп айтылатын мәселе қазіргі заманда көп адамға үлгі болатын каһармандар жоқ деп айтамыз
ал енді каһармандарды билік ааа енді біздің тілімізше айтқанда билік яғни билік етуші азаматтар ааа жасауға тырысып та көрді
ааа қателеспесем осы соңғы ііі рухани жаңғыру бағдарламасы пайда болғаннан кейін ааа екі мың он жетінші жылы ааа жүз жаңа есім деген де жоба ойлап табылды
бұл ааа жалпы қоғамда үлгі тұтатын азаматтардың пайда болуына бір і серпін беретін жоба деп таныстырылды
бірақ өкінішке қарай ол жоба бір ііі қауқар і мемлекеттік денгейде ұлттық денгейдегі жобаға айналды деп ааа айту қиындау шығар
а ішінде ы елге танымал азаматтар да бар і танымал емес те бірақ қоғамқа пайдасы тиіп жүрген азаматтар бар
а бұл жердегі мәселе билік ііі өкінішке қарай көп жағдайда жасанды жолмен ы сондай ы каһармандарды жасап шығуға аз уақытта немесе өздеріне керек болған кезде ғана
сондай ақ мемлекеттік і сыйлықтардың өзіне ы берілгенін дәлелдеу үшін немесе азаматтарды өздеріне жақын ұстау үшін қоғамда
салмағы бар азаматтарды өздеріне тарту үшін бір параның түрінде яғни і пәрелеу арқылы өздерін жақын ұстаудың жолы ретінде ғана і көретін секілді
яғни мемлекеттік ііі премия мемлекеттік ыыы сыйлықтар ордендер болсын бірінші кезекті бұл азаматтың ғылымға білімге қоғамға мемлекетке қосқан үлесі үшін емес
көп жағдайда оның биліктің а қабылдаған шешімдерін қолдағаны үшін биліктің бастамаларына қолдау білдіргені үшін және биліктің сөзін сөйлегені үшін а беріліп жатады
тіпті кеше қоғамдағы жалпы көптеген азаматтардың тоқаевтың қолынан алғыс хат алған азаматтардың оған дейін
біз біргеміз акциясы аясында нұр отаннан нұр отанның басшысы а назарбаевтың алғыс хатын алу бір үлкен ааа эстафетаға айналып кетті дейміз бе фейсбукта әсіресе
бұл нені көрсетеді
бұл дегеніміз бізде саяси лоялдылықты саяси жүйеге берілудін бір өлшеміне айналып кетті алғыс хат дегеніміз
былайша айтқан кезде біздің құндылықтарымыздың қаншалықты құнсызданып кеткенін сонымен қатар қаншалықты біздің
өзіміздің құқықтарымызды ар намысымызды а адам ретінде қаншалықты арзанға бағалау дейміз бе сондай бір і денгейдің көрсеткіші сияқты і көрдім өз басым
жақсы ыыы мысалы м жаңағы адамдар олар түсінбейді ма ертең і билік оларды жай ғана пайдаланып кейін і қажетсіз бір зат ретінде тастай салатынын
мысалы жүз есімнің өзінде мен сол проектінің координаторы болдым да ең бірінші жылдан бастап і қалай жүзеге асып жатқанын өзім өз көзіммен көрдім
мысалы бірінші жылы ең мықты қоғамдағы і бір белсенді шынымен де бір і меритократия үлгісі ретінде қоя алатын бір адамдарды і алды
сосын ол адамды форумдарға тасыды барлық жерде көрсетті роликтер фильмдер шығарды бірақ кейін ол адамдар і кәдімгі өздерінің жобасын халықтық деңгейде жасауға бір ы сұраған кезде оларға
мүлдем жауап бермей қойды мысалы олар бізге жібереді жібереді сұраныстарын проектілерін жібереді бірақ олардың ешқайсы бір і қолдау ы тапқан жоқ
а екінші жылы екінші жылы тіпті күлкілі болды да онда ешқандай тіпті жаңағындай ііі сайтта болды дауыс беретін бірақ дауыс беру жүйесі мүлдем жұмыс істеген жоқ
сосын адамдар тықпалады өздерінің таныстарын
тіпті жюридің үшінде болған кейбір адамдар сол і жаңағы жүз есімнің геройларына хабарласып телефон шалып айтыпты мен сені осындай кіргіздім деген сияқты бір дәметіп сондай бір өте ұят бір жағдайлар болған
екінші жобасында мүлдем мен айта алмаймын і таза өз күшімен жеткен і адамдар енді бар шығар бірақ көп емес олар өте аз болды
сосын оларды тек қана бір форум ретінде бір жалаулатып ғана көрсетеді да а шың мәнісінде олардың мүлдем оларға қажеті жоқ
сол сияқты қазір алғыс хат алып жатқан адамдар да мүмкін оларды пайдаланар мүмкін і фейсбуктің ішінде пост жазғызып жазғызып бүкіл абыройын төгіп тастап кейін оған жәрдем де бермейді
мысалы полиция қызметкерлерінің өзінен көріп отырмыз ғой олар қанша бір жауапкершілікпен мүмкін осы жүйені бір ақтап алуға тырысқан шығар
бірақ і і басып бір і сондай жасаған кезде тіпті олардың киімдерін сыпырып тастап ііі абыройын одан сайын айрандай қылып і төгіп тастаған жағдайлар болды
адамдар түсінбейді ма сонда бұл жағдайды
а менінше а қазір ы билікпен келісімге барған азаматтар әсіресе мынау фейсбуктегі і билікті жақтап жазатын азаматтардың саны шектеулі
ы бұл біз ойлағандай өте көп емес
көп жағдайда бұл әрбір әкімшіліктің айналасында топтасқан бір бес он бес он шақты адам болады
ііі сондай ақ сол адамдар ақорданың кітапхананың жалпы қазақстан үкіметінің шешімдеріне байланысты жағымды позитив жазу жазуға келгенде барлығы топтасады
яғни бұларды бір ақпарат алаңындағы десанттар дейміз бе
көбісі білімді тәжіребиелі азаматтар
ааа осы уақытқа дейін кейбіреуі мемлекеттік қызметте болған тіпті вице министр деген қызметтерде болған ііі арасында жүрген бір екі азаматтар
енді ол азаматтардың барлығы мен ойлаймын саналы түрде барып отыр яғни ол әрине көзбен көріп қолмен ұстап көрмегеннен кейін немесе
қолда құжаттары болмағаннан кейін ол кісілерді белгілі бір гонорарға жұмыс істеп айту айыптау сияқты көрінетін шығар бірақ біз қазір ешкімнің атын атап айыптап отырған жоқпыз
меніңше ол азаматтар белгілі бір ақыға қызмет етеді
яғни айрандай төгу үшін абыройды қараптан қарап не ақымақ болу керексің не мүлдем саясатта қақпауың керек
бірақ а біз сөз қозғап отырған а азаматтар а оларды ақымақ деуге де немесе саясаттан хабары жоқ деп айту мүлдем келмейді
яғни саналы түрде бұл компромисске бару яғни бірінші кезекте жаңағыдай түрлі варианттар болуы мүмкін компромисске барудын яғни біреуге болашақта қызметті уәде беру арқылы
немесе саясатқа белсенді араласуды көздемейтін бірақ күнкөріс ретінде билікке позитив ііі биліктің сөзін сөйлеуді күнкөрістің жолы ретінде қарайтын азаматтарға гонорар түрінде беруі мүмкін
ал маған гонорар керек жоқ бірақ маған саяси байланыс керек деген азаматтар үшін нетворк үшін жұмыс істейтін адамдар үшін а ол да бір ы компромисске барудын жолы деп ойлаймын
ал енді ұлттық сенім кеңесін алып қарайық былтыр а президент сайлауынан кейін құрылған а бұлда жасанды ұйымдардың біреуі
қоғамда протестік көңіл күйді басу үшін саяси реформалар имитациясын көрсету үшін жасалған ұйым
бұд ұйымға кірген азаматтардың барлығы дерлік а абыройсыз немесе барлығы дерлік әбден маскасы шешілген азаматтар деп айта алмаймыз
арасында а азда болса әлі күнге дейін қоғамға жалпы азаматтардың алдында абыройын жоғалтпаған сөзі өтетін адамдар бар
бірақ олардың не себепті қандай і келісіммен барғанын нақты айту қиын
бірақ менің ойымша оларға бірінші кезекте і ақордаға жақын болу өз жобаларына қолдау саяси қолдау табу і мақсатында кірді деп ойлаймын
әрине олардың да і мемлекет үшін жалпы қоғам үшін жаны ауырады деп ойлаймын бірақ одан бөлек жеке мүдделері де болуы мүмкін
яғни өздерінің коммерциялық жобаларына өздерінің болашақ жобаларына а саяси қолдау табу арқылы артынша ы қаржылай қолдау табу ы ниетінде болуы мүмкін
тағы бір і қызық і бір жеке оқиғаны айтайын маған осы і екі аптаның ішінде і фейсбукта кішігірім аудиториясы бар ааа екі азамат маған хабарласты
олардың да екі сұрағы а нұр отан оларға праймеризге қатысу бойынша ұсыныс айтылған екен
олардың менімен ақылдаспақшы болған мәселесі праймеризге қатысу тұрарлық па тұрарлық емес па немесе а оған қатысудан маған не пайда деген секілді өздеріне сұрақ ііі қойған және сол сұрақты менімен ақылдасқысы келді
әрине әркім өстіп таңдауын жасайды і мен ол екі азаматқа да м праймериз деген бұл саяси бәсекенің имитациясы екенін жалпы менің жеке өз көзқарасымды айттым
егер сол саяси ойынға жалпы имитацияны ііі әрі қарай қоғамда заңдастыруға қатысқыңыз келсе қатысу өз еркіңіз деген секілді і ойымды айттым
енді ол екі азаматқа қандай шешім қабылдайтындары өздеріне байланысты
яғни жаңағы сіз айтқандай жүз жаңа есім секілді і жобаларда идеясы жақсы концепция дұрыс деген секілді айтуға болады бірақ бізде мемлекетте әдеттегідей науқаншылдық басым және жасандылық
ааа жасандылық не үшін жасалады
жасандылық ол бірінші кезекте аз уақыттың ішінде жалпы азаматтардың осы уақытқа дейін өз а еркін білдіруге мүмкіншілік болмағаннан кейін уақыт талабы қысып бара жатыр яғни протесттік көңіл күй оны күннен күнге артқаннан кейін билік оны жақсы сезіп отыр
азаматтарды билікке араластырайын десе бүкіл мемлекеттің механизмдерін барлығын істен шығарып тастаған осы уақытқа дейін а оны бір айдың немесе бір жылдың көлемін жасап шығару мүмкін емес
өйткені сайлауға деген саяси институттарға деген сенімді ол бір күндік мәселе емес қалыптастыру
ііі сол себепті билік осындай жасандылыққа барады
әрине а бұл азаматтарының өздеріне де тікелей байланысты
жалпы егер біз өз еркімізбен ондай ойынға ондай имитацияға қатыспай қатыспайтыңымызды көрсетсек түптің түбінде амал жоқ а билік етуші азаматтар
ақырындап өзіңіз айтқандай биліктің көзі қайнар көзі халық деген а қағидаға а қағидамен жүруге қарай қадам жасайды деп ойлаймын
жалпы праймеризден кейін і тағыда бір сұрақ туындап отыр да
мысалы азаматтарды мемлекеттік қызметтерге шақыратын болса мысалы өзіңізді мемлекеттік қызметке шақыратын болса сіз барар ма едіңіз әлде
қазіргі жағдайда жалпы ондай қызметке кірісу бұл ұятты нәрсе болып м саналады ма
әлде шынымен халыққа қызмет ету мемлекеттік қызметте жұмыс істеу ол бәрібір де билікке қарамастан болуы мүмкін дүние ма
ааа жалпы мен болашақта мемлекеттік қызметке а араласу мүмкін екенін жоққа шығармаймын өйткені мен саясаттануды жалпы санаулы түрде таңдаған азаматпын
көбіне саясаттануға бізде заң факультетіне түсе алмай қалған азаматтар келеді көп жағдайда
мен оқыған кезде солай болған қазір қандай екенің білмеймін
бірақ мен ааа саясаттануды мектеп жасынан жетінші сегізінші сыныпта жүрген кезде таңдап а өз еркіммен өз саналы түрде қабылдаған шешім болған
оған әке шешем де немесе туыстарым әсер еткен жоқ
ал енді осы уақытқа дейін маған мемлекеттік қызметке араласуға байланысты ұсыныстар болды
барлығынан мен саналы түрде бас тарттым
ол а орталық мемлекеттік органдарда немесе жергілікті мемлекеттік органдарда болды
өйткені мен ол жерде жалпы барлығы бірдей жемқор азаматтар немесе барлығы бірдей абыройдан айырылған азаматтар жұмыс істейді деп айтудан аулақпын
өйткені ол жерде шынымен өз жұмысын жақсы көретін мемлекетке пайда істегісі келетін азаматтар бар жұмыс істеп жүрген
а бірақ өкінішке қарай ол азаматтардың көбісі шешім қабылдайтын позицияда отырған жоқ
тіпті шешім қабылдайтын позицияда отырған азаматтардың өздері әбден осы жүйенің а құрбанына айналған ы жауапкершілік алудан қорқады
яғни мемлекеттік аппарат ол ааа азаматтардың қаншалықты ниеті дұрыс болғанымен осы уақытқа дейін жазылған ойын ережесімен жүруге мәжбүрлейді
ол азаматтар ііі отбасын асырау үшін сонымен қатар а карьерасына зиян тимеуі үшін сол ойын ережесімен ойнауға тырысады
ал өз басым мен ол ойын ережесімен ойнауға дайын емеспін
және ол ойын ережесі өзгеру керек дегенге сенемін және өзгеру ііі өзгеру керек деп ойлаймын
және ол міндетті түрде болашақта өзгереді деген сенім бар
мүмкін сол кезде мемлекеттік қызметке араласатын шығармын
сондай ақ мемлекет дегенді жалпы біз тек қана билік етуші адамдардың тобымен байланыстырмауымыз керек
осыдан ііі екі үш ай бұрын қателеспесем қаңтар айында бір қызық әңгіме болды
астанаға бір жұмыстармен барған кезде саясаттану магистрі сонымен қатар қазір партияға қатысы бар бір азамат ескі таңысымды кезіктіріп қалдым
сол азаматапен жалпы кішігірім әңгіме өрбіді
ол мен немен айналысып жүргенімді жалпы неге ііі фейсбукта соңғы бір екі жылдың көлемінде ііі критикалық ойларды а жазатынымды білгісі келді
жалпы өкінішке қарай бізде биліктің а саясатын сынауды ііі мемлекетті жоққа шығару немесе мемлекеттік институттарды жоққа шығару ііі немесе қазақстан тәуелсіздігіне жалпы қарсы келу деген секілді қабылдау бар
және биліктің айналасындағы азаматтар пропагандисттер көп жағдайда осылай көрсетуге тырысады
яғни либерал адамдарды радикал либералдар немесе тым либералдар деген секілді шеттен шыққан ааа сондай бір і шаблон тағуға құмар
сол азамат менен сұрады жалпы менің бэкграундым туралы і әке шешем ііі қайда жұмыс істейді деген секілді
менің әкем де шешем де екеуі бюджеттік қызметкерлер
ал осыны айтқан кезде ол адамның төбе шашы тік тұрып менен неге онда сенің мемлекеттік биліктің шешімдерін қолдамайтын болсаң неге онда әке шешең бюджеттік і мекемеде кызмет етеді дейді да
ааа маған бұл әңгімені саясаттануға немесе саясатқа мүлдем қатысы жоқ адам емес саясаттану магистрі осындай сұрақ қойып отыр маған

э жоғары білімі бар ол тек қана төрт жыл бакалавриат емес екі жыл тағы да магистратурада саясаттануда оқыған азамат
қазір ііі нұр отанның қатарында қызмет етіп жүр
сол азамат маған осындай сұрақ қойды
а яғни биліктің шешімдерін жалпы әділетсіз шешімдеріне қарсы шығу қолдамау не үшін ол шешім дұрыс емес екенін айту ол азаматтың ойынша мемлекеттен мүлдем алыс жүру деп түсінеді
ал егер менің әке шешем екеуі де жоғары білімді екеуі де өз саласында қызмет етіп жатыр неге олар бюджеттік қызмет мекемеде жұмыс істеуге құқы жоқ
қазақстан азаматы ретінде олардың толық құқы бар
і менің саяси көзкарасыма келісуге де келіспеуге де әке шешемнің құқы бар
сол себепті бізде өкінішке қарай сондай бір шаблонмен ойлану қалыптасқан ойлау жүйесі қалыптасқан
одан бөлек жалпы билікке сыни көзқарасы бар азаматтар а мемлекетті жау емес оны институт ретінде қабылдау керек
яғни барлығымыз бір мемлекеттің территориясында өмір сүргеннен кейін осы мемлекеттің азаматы болғаннан кейін мемлекет бәрімізге ортақ
мемлекеттік институттар да бәрімізге ортақ
бірақ ол мемлекеттік институттардың қалай қандай ойын ережесімен жүруін анықтау бәрімізге ортақ шаруа
оған барлығымыз араласуға міндеттіміз ааа құқымыз бар
және оны а азаматтарды араластырмай кабинеттің ішінде шешу емес
ол ойын ережесі қандай бағытта жүретінін анықтау
сол себепті болашақта егер ойын ережесі қазіргі ойын ережесі а өзгеретін болса мен өзгертуге мемлекеттік қызметке араласпай үлес қосуға тырысамын
яғни заң шеңберінде бейбіт жолмен қарым қабілетім жеткенше тырысамын
және ойын ережесі өзгеріп бізде сайлау институтына а көзқарас өзгеретін болса тағайындалатын қызметке емес а сайланбалы органға араласу арқылы мүмкін мемлекеттік қызметке солай араласатын шығармын
ол енді менің ойым пікірім нақты жоспар деп айтуға келмейді
жаңа сіз айттыңыз көп адамдар бұл жүйені өзгерте алмаймын деп і ойлайды осы жүйеде жұмыс істей жүріп иә
мхм ондай пікір бар
былай деп ойлайтын адамдар әдетте өзін қоғамдағы айтарлық маңызы жоқ бір бөлшек санайды
мәселен соңғы болған оқиғалардың бірін алайық
алматы қалалық ііі ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы жақында ііі бір қылмысқа қатысты і біле тұра шындыққа жанаспайтың ақпарат таратады
артынан оның жалған екені да белгілі болады
ііі осы жерде бірақ і баспасөз хатшысының әрекетін ақтаған адамдар да болды
оның қолында тұрған ештеңе жоқ ііі барлық бұйрық жоғарыдан келеді деген сияқты і пікірмен ақтап алуға тырысты
мәселен біздің отбасымызда да осындай бір эпизод болған
жақында маған апайым ііі әлеуметтік желіде і жазған пікірме қатысты бір ескерту жасады
осы фейсбук желісінде заңгер ііі джохар өтебеков қарағанды облысындағы сарань қаласының ііі сотының әрекетін сынаған
яғни жаңағы сот карантин кезінде онсыз да жағдайы і қиындап кеткен і кәсіпкерді і санитарлық бір нормаларды орындамағаны үшін қамау туралы шешім шығарған
соттың енді бұл әрекетіне қатысты ашуға толы бір пікірімді жазып мен де бөлістім
соған маған әпкем айтады ол саған бөтен адам емес қой жерлес туыстас адам ол болмаса а оның орнына басқа бір адам келеді
онсыз да жылы жерге қызығып і одан өткен і бір команда орындауға дайын адамдар анталап тұр дейді
бұл не сонда яғни адамдардың өзіне деген соншалықты сенімсіздігі ме әлде құлдық сананың м бір көрінісі ме
өте орынды сұрақ және ііі бірден і шорт кесіп і жауап беру мүмкін емес сұрақ деп ойлаймын
өйткені жалпы ііі қазақстанда ғана емес бүкіл әлем бойынша ааа осындай тренд бар
яғни азаматтар і мына ағылшын тілінде і сенс оф коммьюнити деген тіркес бар ғой
яғни ааа өзінің ааа қоршаған ортаңа м қоғамға мемлекетке а қатысым бар деген сезімнің і жыл санап азайып бара жатқаны ііі бұл і көптеген зерттеулерде дәлелденіп отыр
мысалы ақш та роберт путнам деген гарвард профессоры бар
ол кісінің тоқсан тоғыз екі мыңыншы жылдары өте танымал болған кітабі бар гоин элоун деген
ол алпысыншы жылдармен салыстырған кезде елуінші алпысыншы жылдармен салыстырған кезде жалпы содан бері бері қарай қырық елу жылдың көлемінде а трендтерді зерттеген
азаматтардың азаматтық белсенділігі мемлекеттік шешімдерді қабылдауға қатысуы сайлауға қатысуы сол саяси белсенділігі
азаматтардың белсенділігі азаматтық белсенділігі жоғары болған сайын олардың мемлекеттік институттарға сенімі жоғары болатынын ол кісі ғылыми түрде дәлелдеді
яғни сандарға сапалық және сандық ііі зерттеуге сене отырып
ііі бұл не деген сөз
адам азаматтық белсенділігі жоғары болған сайын ааа адамның мемлекеттегі қабылданыватқан шешімдерге менің де бір үлесім бар
және қолымнан бір нәрсені өзгерту келеді деген сенім болғаннан кейін және сондай і өзгерістерге қатысуға мүмкіншіліктері мүмкіндіктері болғаннан кейін ол азаматтар белсенді бола бастайды
а белсенділік і соңында мемлекеттік институттардың күшейуіне і биліктің легитимді болуына жалпы азаматтардың ііі өз болашағына және өз болашағын өзі тұрып жатқан мемлекетпен байланыстыру сенімін і күшейте түседі
ал енді өкінішке қарай ондай сенім а жыл санап демократиялық ел саналатын ақш тың өзінде төмендеп бара жатыр
қазақстанда өкінішке қарай ондай зерттеу жоқ және жақын арада болатынына күмәнім бар
өйткені бізде ііі ғылыми зерттеуге жалпы эмпирикалық зерттеулерге і өкінішке қарай і қатып қалған көзқарас бар
және ол зерттеулерді көбінесе билік өз мүддесі үшін і жасырын түрде өткізіп отырады
және ол нәтижелері қоғамға қолжетімді емес
ііі сондай ақ тағы бір үміт сыйлайтын нәрсе бар
соңғы ііі бір бес жылдың көлемінде қоғамда заманауи ғылыми зерттеумен айналысуға мүмкіншілігі бар әлеуметтік ғылымдар мен айналысып жүрген ы азаматтар ыыы қыз жігіттер публичный полеға шығып келе жатыр
яғни бұлардың ғылыми түрде жалпы қоғамдағы трендтерге баға беруге і ғылымы да а ғылыми білімі де тәжірибесі де бар және зерттеу жүгізе алады
ал енді осындай позитивті трендке тағы да бір өкініш жағдай бар
олардың зерттеулеріне қызығатын жалпы олардың зерттеулеріне қолдау білдіретін тек қана халықаралық ұйымдар халықаралық і фондтар
ал тағы бір бұл жердегі бір і кедергі і бұл а азаматтардың зерттеу жұмысының құндылығына бір кішігірім кері әсер ететін бұл ііі биліктің айналасында азаматтардың шаблон тағуы
яғни бұл зерттеу мысалы сорос ұйымының і тапсырысы бойынша салса демек бұлар а госдептің немесе американың мүддесін қолдап қорғап отырған азаматтар деп көрсетуге бір предлог болуы мүмкін
яғни билік өзі де басқа бір үнді естігісі келмейді ғой
мысалы оппозиция болып і сынайтын болса ол і жаңағы радикалдар
егер ііі ғалымдар бір зерттеу жасап ііі халықаралық қорлардан і қаражат алатын болса олар сатылған бір і топтар деп қабылдайды
иә өкінішке қарай сондай көзқарас бар
яғни ол зерттеулер ғылыми фактілерге негізделгеннен кейін ол зерттеулер биліктің шешімдерін дұрыс емес екенін дәлелдейтін болғаннан кейін билікке қатысы бар азаматтардың ыыы арасында негатив туғызады
яғни жалпы адам балсы өзінің қателігін мойындау жақсы көрмейді ғой
сол секілді осы уақытқа дейін біздің ә шешімдеріміз ең сауатты ең салихалы шешімдер біздің шешімдер деп келген азаматтардың тобы ол зерттеулерді қабылдағысы келмейді
ол түсінікті жаңағы өзінің билігіне көленке тигізеді өзінің қабілетіне байланысты көп сұрақтар туғызуы мүмкін
бірақ ондай зерттеулер бізге керек өйткені альтернативті пікірлер болуы керек
қоғамда дискурста талқылау жоғары деңгейге шығу үшін біз сүйенетін зерттеулер болу керек
біздің әңгімеміз сапалы шығу үшін біз тек қана өзіміздің не ойлайтыңымызға жіне сезімдерімізге сүйенбеу керекпіз
сонымен қатар біз нақты сандарға сонымен қатар нақты эмпирикалық зерттеулерге ааа көңіл аударуымыз керек
бұны не үшін айтывотырмын
ааа бұл жалпы бізде а немесе кейста өте пайдалы деп ойлаймын
яғни і бір азаматтың ааа қаншалықты қоғамдағы мәселелер өзгертуге ықпал ете алатыны
бір мысал келтірсем абай ауылындағы баланың оқиғасы иә
ол сарыағаштағы жергілікті газетте шыққан оқиға
яғни көбінесе бізде орталықтан шыққан шешімдер ғана қазақстандағы бір жағдайды өзгертуге яғни ааа ақ ордадан немесе кітапханадағы қабылданған шешімдер ғана елде өзгеріс әкелу мүмкін деген ой қатып қалған бізде
ал енді сол жаңағы абай ауылындағы баланың оқиғасына келетін болсақ ол баланың ііі оқиғасын жалпы заң қызметкерлерінің сонымен қатар непотизмнің құрбаны болғанын дәлелдеп жазған і бір мақала жалпы республиканың денгейінде резонанс туғызды
яғни бірінші кезекте бұл түрлі факторлар бар әрине
бұл бірінші кезекте баланың зорлануы
бала деген кезде а бей жай қалуы мүмкін емес көп азаматтардың
жүрегі бар адами инстинкттері бар адамдар үшін өте ауыр жағдай
одан кейін бізде азаматтардың құқығы қаншалықты қорғалатынын барлығымыз жақсы білеміз
яғни сенің көке таныстарың көп болса ақшаң көп болса заң саған жұмыс істейді
одан бөлек бұл і біреудің бір пікірі емес бұл ііі журналистикада жүрген біраздан бері тәжірибесі бар азаматтың мақаласы болды
одан кейін а бұл қоғамда резонанс туғызатындай көптеген і бірнеше сайттар қатар басқаннан кейін және фейсбук аудитория қосылғаннан кейін мемлекеттік денгейде жалпы талқылау болды
сонымен қатар әрине ііі бірнеше тарап өзіне қарай алып кетуге тырысты бұл мәселені
бірақ бұл жердегі басты назар аударатын нәрсе бірден жылы жабылған жоқ
яғни бізде бала ааа жалпы адам құқығы оның ішінде бала құқығы көп тапталатынына
көп азаматтар күнделікті көз жеткізіп жүргенімен бірақ осындай мемлекеттік денгейде осындай қоғамдық денгей талқылау болған жоқ
мысалы енді біз ііі қазір джордж флойдтың оқиғасын көп адамдар талқылап ақш тағы қара нәсілдердің өмірі туралы әңгіме қозғап отыр ғой
сол секілді і бізде де құрбан болды
сол құрбанның өкінішке қарай сол ііі осындай әңгіме жүргізу үшін бала құқығы жөнінде әңгіме жүргізу үшін және сол бала құқығын қамтамасыз ететін азаматтардың
ааа адамдардың құқықтарын аяққа таптайтын ашық талқылау үшін үлкен бір ііі шум болу үшін өкінішке қарай бізге құрбан керек болды
және ондай құрбандар әлі күнге дейін өкінішке қарай бар
және болашақта болуы да мүмкін і өкінішке қарай
бірақ бұл жерде бір мәселе егер азаматтар өз күшіне сенетін болса а шындық менің жағымда деп і ойлайтын болса
ыыы заңсыздықты дәлелдейтін фактілері қолында болса және сол фактілерді фактілерден айрылып қалмау үшін күресетін болатын болса
және басқа азаматтардың сеніміне иек артатын болса шындықты жасырмайтын болса дер кезінде шындық айтылатын болса менің ойымша бізде оң өзгерістер болады
одан бөлек ііі қазір бізде і әйелдердің құқына байланысты і жағдайлар өзгеріп келе жатыр
мысалы осыдан үш төрт жыл бұрын а феминистер мүлдем бір басқа планетаның адамы ретінде қабылданатын еді
қазір ақырындап бізде ол көзқарас өзгеріп жатыр
яғни көп азаматтар феминизм ол бір қазақстанды артқа тартатын немесе бүкіл ерлерді і әйелдердің қол астына құл ретінде жаңағы қол аяғын байлап бағындыратын бір идеология емес екеніне көз жеткізіп келе жатыр
және көптеген ер азаматтар да бар менің айналамда осы уақытқа дейін жалпы консерватор ретінде таңылып келген азаматтар
өздерінің анасының әжелерінің апа әпкелерінің жалпы құрбы құрбыларының оқиғаларын әңгімелеріне қарап қаншалықты бізде адам құқығы оның ішінде әйел құқығының қаншалықты аз қорғалғанына өздері де мойындап көзқарастарын өзгертіп келе жатыр
ал төрт бес жыл бұрын мұндай нәрсені елестету мүмкін емес еді
бұл фейсбук ештеңе шешпейді немесе қоғамдық ашық і талқылаулар немесе жаңағыдай нейман шейман деген нәрсе жұмыс істемейді деген көзқарастың негізсіз екеніне дәлел деп ойлаймын
яғни біз ашық талқылаған сайын проблеманы ашық айтқан сайын а қоғам түзеледі яғни ой түзеледі ой түзелгеннен кейін қоғам түзеледі деп ойлаймын
жаңа феминистерге қатысты мен і ойлаушы едім
і қазір і көбінесе адамдар жазып жатыр да енді әлеуметтік желіге мысалы сіздің посттарыңызды оқығанда енді байқап жазамыз деген сияқты бірақ
адам түпкілікті олай ойламайды бірақ аузын жауып жүреді барлық сексизмі барлық сондай бір лас нәрсесі ішінде қалады деп і ойлайтынмын
бірақ егер шынымен де адамдар өздерінің і туған туысын әпкесінің анасының қалай қорланғанын қалай і тағдыры тәлкекке түскенін егер ойланатын болса мүмкін болашақта олар да олай жасамайтын шығар деп ойлаймын
өкінішке қарай бізде сол айналасымен ғана есептейді де адамдар
менің айналамда мысалы бір досым айтады менің айналамда ну қазір өзі феминистік идеяны қолдайды бірақ оған дейін а былай ойлайтын
менің айналамда ешқандай әйел зәбір көріп жүрген жоқ
оның еңбегі бағалану ерлермен бірдей қабілетіне байланысты оның еңбегі бағаланып келе жаытр деген секілді
бірақ біз өз айналамызбен ғана өлшейтін болатын болсақ онда қоғамдық өзгеріс жасау қиын болады
өйткені ауылдық жердегі қалалық жердегі жалпы бұл проблема барлық жерде бар
ну мойындау керек айту керек
және бұл айтылған әңгімелер і заңнама түрінде көрініс табуы керек
яғни қоғамдық талқылау түптеп келген кезде бұл саяси шешімдерге әкелу керек
жалпы мен айтайын дегенім біз айналамызға қарап шешім қабылдайтын болсақ немесе менің айналамдағылардың бәрінде теңестерге көзқарасы дұрыс
дейтін көзқарас болатын болса немесе әйелдердің құқығы қорғалады дейтін болсақ онда бір қазақстан керемет әлем бір тамаша сияқты көрінеді де
бұл і бір і жалған иә жалған көзқарас қалыптасқан
енді құрбандарға келейікші
мысалы былтырдан бері қаншама протесттерге қатысып жүрдік қаншама қудалауды көріп жүрдік
сонда мен ойлайтынмын егер бір құрбан шықса мүмкін кім біледі ол кім болатыны
бірақ сонда адамдар мүмкін шығатын шығар мүмкін протест одан сайын күшейетін шығар деген сияқты
ол жағдай болды бізде дулат ағаділдің өлімі бір адамдарға әсер еткен сияқты болды
бірақ оның да артын құйымшақтанып кетті де
тіпті адвокаттың өзі ешқандай түсінік те берген жоқ ең артымен мүлдем жоқ боп кетті а ол бүгінгі күнге дейін бір герой
сонда бізде құрбан болу жеткіліксіз ғой әлі де ондай бір жағдайлар болып жататын болса
мысалы әлнұрдың өзі кез келген адамның оның орнында болуы мүмкін асяда сондай
бірақ бізге құрбан і жетіспей жатыр ма мүмкін құрбаннан басқа бір нәрсе керек шығар
а менің ойымша ааа қазір азаматтар а өздерінің қаншалықты күші бар екенін сезбей жүр
және сол күш бірге жиналған кезде жалпы азаматтардың сенімі болған кезде өзгерістер пайда болады
өкінішке қарай бізде қазір саяси белсенділер саны ашық саяси белсенділердің соны өте аз
және уақыт өте келе олардың саны көбейетініне мен сенемін
өйткені қазіргі ақпарат технологиялар бар халықаралық ұйымдардың қысымы бар және азаматтардың жыл санап білімі артуы бар саяси білімі артып келе жатыр
бұның барлығы сонымен қатар назарбаевтың биліктен кетуі де өте үлкен фактор болды
елдегі жалпы билікке деген қорқыныштың і өз ойын ашық айтуға деген қорқыныштың біртіндеп азаятынына алып келетін сенемін
ал енді құрбандар өкінішке қарай бізде жеткілікті деуге болады
бұған дейін заманбек нұрқәділовтің алтынбек сарсенбаев және елге аттары танымал емес бірнеше ііі журналисттердің саяси белсенділердің халықаралық ұйымдар жалпы саяси өлім деп таныған кейстер бізде жеткілікті
және осы жылдың басында дулат ағаділдің қазасы жұмбақ қазасы бұлда бір үлкен і триггер болды деп ойлаймын жалпы азаматтардың өз өзіне сұрақ қоюына
ал енді сол сұрақ қою жалпы биліктің шешімімен келіспеу өз ойын ашық айту бір жолға түсуіне жалпы оның институт деңгейіне жету үшін біршама уақыт керек
яғни бізде көбінесе тоталитарлық жүйеден шыққан біздің әке шешелеріміз өздері сол тоталитарлық жүйеде туылды і білім алды еңбек жолын бастады
олардан туған біздің ұрпақ әлі күнге дейін ііі жалпы қатарластарымыз өз ойын ашық айтуға қорқады
і көбінесе әңгіменің барлығы вотсап группаларда шектеледі ол фейсбукқа жетпей қалады ол әңгімелер
тіпті лайк басуға қорқатын сенің пікірі ді қолдайды бірақ ііі кейде азаматтар бар күлкілі жағдай әрине одан ешкім ешкім лайк дәметпейді ғой
бірақ мені қуантатыны азаматтардың өзін ыңғайсыз сезіну деген бар
яғни і ойыңа келісемін бірақ мен ашық білдіре алмаймын
ондай азаматтар мемлекеттік қызметте жүрген азаматтардың қатарында да бар
яғни бізде қазіргі деңгейде қоғам деңгейінде ішкі процесс әлі біз қорту үстіндеміз
ішкі процесс жалпы өз өзімізге сұрақ қою ол өте пайдалы
ал енді мынау ақш тың өзінде мысалы елу алпысыншы жылдары алпыс жетпісінші жылдары қара нәсілдердің жалпы мартин лютер кинг бастаған және тағы да басқа
саяси белсенділер өте табысты жүргізген он жиырма жылға созылған қозғалыс болды саяси еркіндікті талап етті
негізі ол қозғалыс мың тоғыз жүз жиырмасыншы жылдары пайда болған
а ол жаңа ұрпақ алмасқаннан кейін мартин лютер кинг секілді азаматтары пайда болғаннан кейін ол қорғаныс жаңа бір ііі күшпен саяси өзгеріс алды
ал енді қазір арада қырық елу жыл өткеннен кейін қаралардың өмірі маңызды деген қозғалыс пайда болды
яғни проблема қаралардың қараларды кемсіту бұл институт деңгейіне айналып кеткеннен кейін ол проблеманы бір күнде бір жылда немесе і бір ғасырда шешу мүмкін емес
бірақ і осы қаралардың өмірі маңызды деген қозғалысты қарайтын болсақ тарихына бұл хештег кампэйн ретінде басталған екі мың он үшінші жылы
одан кейін арада жеті жыл өтті қарап отырмыз бұл кәдімгідей әлеуметтік желіде басталған хештег кампэйн үлкен саяси қозғалысқа күшке айналды
әрине біз ақш тың контекстін ескеруіміз керек ол жақта сөз бостандығы және бірнеше саяси күштердің болуы і сонымен қатар
ыыы елге танымал азаматтардың өзінің позициясының болуы барлығының саяси козқарастарын ашық айтуға ерік жігерінің болуын ескеруіміз керек
ы ол жақтағы саяси және азаматтық белсенділіктің тарихы бар қалыптасқан дәстүрі бар
ол жақта ы біздегідей саяси белсенділер қысым көреді деп айта алмаймыз
бірақ оның барлығына ақш азаматтары үлкен ы бірнеше жылға ғасырға созылған ы күрестің нәтижесінде қол жеткізді
яғни әр мемлекеттің азаматы і жүріп өтетін өз жолы бар
біздің жалпы енді салыстырмалы түрде параллель ретінде қарайтын болсақ ақш та қаралардың саны үлес саны он үш процент
дейтін болсақ жалпы бізде қазақстанда өкінішке қарай сол қара нәсілдер секілді теперіш көріп жүрген азаматтар өте көп
ол ақш тағыдай он үш процент қаралар сияқты емес бұл басым көпшілік азаматтар
яғни мемлекеттік билікке немесе ұлттық компанияларға қатысы жоқ бірақ мемлекеттің шешіміне жалпы саяси өміріне қатысқысы келетін азаматтар і бізде көп деп ойлаймын
бірақ олар қалай қатысу жолы екенін әзірге білмейді
оның қатысу жолдарын іздестіріп жатыр біреу әлі күнге дейін өз өзіне сұрақ қойып жүр
енді өкінішке қарай әзірше бізде митинг деген бір құбыжық дүние секілді бірақ уақыт өте келе ол да бір қалыпты дүниеге айналатынын бірінші кезекте азаматтардан бөлек і билік те ол түсінікке келеді деп ойлаймын
өйткені митинг ол ешқайда кетіп қалмайды немесе протест
митингті қанша шектегенімен протесттік көңіл күй ол бір ауа ретінде буланып жоқ болып кетпейді
а ол протесттік көңіл күйді бағыттайтын каналдар керек
ол каналдың бірден бір жолы митингі және азаматтардың саясатқа араласуға мүмкіншілігінің болуы
яғни кез келген азаматтың саяси қызметке сайлау арқылы келуге мүмкіншілігінің болуы
бұл бізде саяси құлдық арқылы соңғы қабылданған саяси туралы сайлау туралы і заңдар өкінішке қарай саяси құлдықты бізде заңдастырып қойды
яғни егер сіз сайлану арқылы мемлекеттік қызметке араласқыңыз келсе онда сіз белгілі бір партияның мүшесі болу керексіз
иә бізде өкінішке қарай репрессия күннен күнге артып бара жатыр
бірақ одан бөлек азаматтардың ііі өз ойын ашық айтуға деген трендтің пайда болуы меніңше қуанатын жағдай
одан бөлек ыыы айдос сарым мысалы мына оян қазақстан және сіздің қозғалыстарыңызға байланысты одан бөлек ыыы тағы да басқа
саяси белсендерге байланысты хипстерлер немесе жаңағы кофейнядан шықпайтын азаматтар деген секілді бір шаблон тағуға тырысып жатыр
бірақ ііі мен бір нәрсе ғана айтқым келеді
ыыы жастардың жалпы осындай ұйым құруға қозғалыс жасауға тырысуы бірінші кезекте жастардың арасында ііі қорқыныштың азаюына тіпті ааа жаңағыдай фенси дейміз ғой бір сәнді дүниеге айналып келе жатқандай болды да
яғни ыыы саяси белсенді болу ол бір жаңа тренд жаңа бір мода
бұл өте маңызды нәрсе деп ойлаймын
яғни саясатпен ааа парламент ұйықтап отыратын немесе ііі ақ ордада тығылып алып шешім қабылдайтын азаматтар емес арамызда жүрген азаматтар да қатыса алатын олардың да өзінің ойы бар екенін
олардың да олардан ешқандай кем емес екенін жастарға бір і месседж ретінде жеткізуге меніңше тамаша ыыы бір жол жол деп білемін
яғни бізде саяси қозғалыстар көптеп пайда болған сайын азаматтардың бірге бірігу жолдарын іздестіруі өте маңызды нәрсе
мхм жаңа сіз айттыңыз і көбінесе протест көбейіп келе жатыр деген сияқты і оптимистік ойлар сізде өте көп
бірақ дегенмен мысалы жаңа сол протесттің і шығатын жолдарының ең қауіпсіз жолдарының бірі біреуі митинг болатын болса екіншісі сайлау иә
мысалы былтыр сайлаудың кезінде өте көп жаңағындай ііі заң бұзу фактілері тіркелді әсіресе сайлау комиссиялары тарапынан
осы сайлау аяқталғаннан кейін біз і қорытындылап жалпы тәуелсіз і бақылаушылармен кездесіп түрлі ұйымдармен кездесіп тренинг өткізген болатынбыз
сол кезде сұрақ ііі қойғанмын і бір факті бойынша тәуелсіз бақылаушыларды ақтайтын шешім шықты ма деп
өте көп ііі жаңағы сотқа шағым жасалды
бірақ оның ішінде ешқандай да бір шешім болмаған
бір ғана ұйым емес бізде мысалы төрт бес ұйым бар
сол төрт бес жаңағы ұйымның ішінен бір кейс болмаған
иә сендердікі дұрыс мыналарды жазалаймыз немесе жаңағы сөгіс береміз ескерту жасаймыз деген
былай қарап отыратын болсаң мүлдем бір оптимистік ойдан ештеңе қалмайтын сияқты
бір жағынан қысып жатады заңи тұрғыда психологиядық тұрғыда жаңа белсенділердің өзін әр түрлі қозғалыстағы і жұртқа көп айта бермегенмен өте біраз қысым жасалады негізінен
сосын байтал түгіл бас қайғы деп мүмкін і жаңағы қозғалыстардың өздері де кішкене ыдырай бастайды
жалпы саясат бұл і қолда бар ааа мүмкіншіліктерді пайдаланып ііі ресурсты пайдаланып өзінің күн тәртібіңді дамыту ғой
өз күн тәртібіңді заңдастыру заң түрінде жалпы і билікке қол жеткізуге талпыну
енді әрине саяси белсенділермен ааа мемлекеттік аппаратының жалпы кәзіргі билік етуші топтың режимнін күшін салыстыруға келмейді
түсінікті билік етуші адамдар осы уақытқа дейін і қанша тәжірибе жинақтады әкімшілік мүмкіншіліктері бар қаржылай мүмкіншіліктері бар
өздеріне қарсы шыққан кез келген топты басып жаныштауға олар дайын
бірақ сонымен қатар саясат бұл психологиялық бір күрес десек болады
яғни олар өздерінің арасында өз күшіне билігіне і сенімсіздік пайда болатынына мен толық сенемін
және ол өздерінің күшінің шектеулі екеніне ресейдегі оқиғалар немесе басқа да демократиялық емес мемлекеттердегі а трендтерді қадағалап отыр деп ойлаймын
яғни олар психологиялық тұрғыдан өз азаматтарынан қорықпаса да халықаралық ұйымдарының қысымынан қорқады
өздерінің оффшордағы жинаған байлықтарын заңсыз жолмен жинаған байлықтарынан айрылып қалуға қорқады
және олар осы бағытта да көптеген логинмен айналысып жатыр қазір
ааа түсінікті өйткені олар өздерін психологиялық тұрғыдан қауіпсіз і а сезіне алмайды
арты қуыс дейді ғой қазақша айтқан кезде
арты қуыс екенін олар жақсы біледі
және өздерінің билігі легитимді емес екенін жақсы біледі
бірақ жаңағыдай і олар түрлі фронтта күрес жүргізетін болады а азаматтарды жаңағыдай тікелей жеке жеке бөліп алып ііі оларды қысым жасау немесе
бірге азаматтық белсенділігін танып жүрген адамдардың арасына іріткі салу і өз агенттерін жіберу деген секілді
ондайға әбден машықтанған және біздің режимнің қолынан ондай нәрсе өте жақсы келетініне күмәнім жоқ
ы одан бөлек тәуелсіз бақылаушылар бізде былтырғы сайлауда өте азаматтық белсенділігін өте жақсы көрсетті
және жалпы сайлау арқылы болса да біздің азаматтар өзгеріс жасауға болатынына бір яғни сенім бар
азаматтар біз егер ашық сайлау әділ сайлау өтетін болса бізде сайлауға қатысу жалпы адамдардың саяси белсенділігін арттыруға мүмкіншілік бар
өйткені енді жалпы жылдан жылға барлық мемлкетте әлем бойынша тренд ол і азаматтардың сайлауға деген і сенімнің азайып келе жатқандығы
яғни сайлауға баратын азаматтар ол тұрақты түрде барады
әсіресе жас азаматтардың қатарында а саяси жаңағы іс әрекетпен айналысу ол а азайып бара жатыр
әрине оған технологияның ықпалы одан бөлек жас айырмашылығы бәрі әсер етеді
бірақ қазақстанда а былтыр президент сайлауы көрсетті бізде зейнеткерлер ғана емес орта жастағы азаматтар ғана емес жастар да барып
инстаграмда фейсбукта өздерінің бюллетеньдерін салып жатқандарын салып отырды қаншама азаматтар
кішігірім оларда да бір протесттік көңіл күйді білдіруге бір тамаша мүмкіндік болды оларға
ал енді сайлаудың нәтижесіне келетін болсақ әрине орталық сайлау комиссиясы толықтай осы режимнің бақылауында
оның төрағасын және і қателеспесем екі орынбасарын президенттің өзінің тағайындауы ол әрине і сайлаудың қаншалықты әділет өтетіні туралы көптеген күмән және орынды сұрақтар туғызады
яғни біз бірінші кезекте егер саяси өзгеріс қалайтын болсақ сайлау институтын қалыптастыруымыз керек а бұл жергілікті жерден а орталық мемлекеттік органдарға дейін
яғни әкім қалалардан бастап і президент сайлауына дейін бізде ашық өтетін жалпы механизмдерді орнатуға күш салуымыз керек
сондай ақ қазіргі алда а тамызда болатын сенат депутаттарының сайлуы
оған екі жүз елу төрт миллион теңге жұмсалып жатыр да мысалы
аз ақша емес
бірақ оны жергілікті мәслихат депутаттары сайлайды

жергілікті мәслихат депутаттары көбінесе әкімнің нұсқауымен әкім кімді қолдайды
немесе әкімге кім әкімнің жүрегіне және ақ ордаға кім жол табады сол азамат і міндетті түрде сенатор боп шыға келеді
бірақ осындай жасанды дүние үшін бізде екі жүз елу төрт миллион теңге жұмсалайын деп жатыр
бұл сұрақ өте қозғалу керек орынды қойылу керек деп ойлаймын
егер бізде сенат қылатын болса онда сенаторларды тікелей азаматтардың сайлауына көшіруіміз керек
і одан кейін алдағы парламент сайлауында түрлі тактикалар қолдану енді алды талқыналатын шығар
бойкот жариялау немесе барып протесттік көңіл күйде білдіру
немесе а кезінде навальный қолданған ресейдегі мысалы да единая россия емес басқа партияға дауыс беру деген секілді
ал енді мен ойлаймын а біздің саяси белсенділерге менің ойымша саяси белсенділерге және тәуелсіз бақылаушыларға ііі мынау ресейдегі
демократиялық қозғалыстардың да тәжірибесіне идеяларына құлақ түріп жүрген дұрыс болатын шығар пайдалы болатын шығар
ііі қазір оларда ммм навальныйдың командасы сайлау комиссиясының мүшелерінің арасында үгіт насихат жұмысын бастап жатыр
яғни а путин режимінің бүкіл сайлаудағы махинацияларын жоққа шығаруға ат салысуға шақырып
былайша айтқан кезде сайлау комиссиясы мүшелерінің арасында протестті протест көңіл күйді жарыққа шығару
әсіресе бұл ііі сайлау комиссия комиссиясының құрамында қазақстандағыдай ресейде де мектеп мұғалімдері бюджеттік қызметкерлер атсалысады
яғни соларға барынша сайлаудағы махинациялар сайлаудағы заң бұзушылықтар сол сайлау комиссиясының мүшелерінің өміріне олардың отбасына ііі жалпы ресейдің болашағына қаншалықты зиян келтіретінін і түсіндіру үшін а жұмыс басталып кетті
олардың тіпті сайлау комиссиясының мүшелерінің аттары телеграмға фейсбукта инстаграмда шықты
сондай ақ жергілікті тұрғындар да осы азаматтарға м хабарласып алдағы сайлауда заң бұзушылыққа жол бермеу і жол бермеуге ат салысуға шақырып жатканы шақырып жатыр
яғни пәленше пәленше осы адаммен хабарласып сайлауда заң бұзушылыққа жол бермеңіз деп айтыңыз деген секілді
бұл ііі жалпы демократиялық тұрғыдан қарайтын болсақ і қоғамда бұл норма бұл жақсы нәрсе ешқандай заң бұзушылық жоқ бұл жерде
бұл жерде сіз азаматқа і үгіт насихат арқылы ойын өзгертуге тырысып жатсыз
заң бұзушылыққа жол бермеуге шақырып жатсыз
бірақ енді і кремльдің оған жауабы қаншалықты қалай болатыны алдағы уақыт көрсетеді
енді олар барынша сайлау комиссия мүшелерін алмастыруға немесе оларды билікке берілуін ары қарай жалғастыру үшін еңбек ақсын көтеруге мүмкін әкімшілік тәсілдермен қысым жасауға тырысатын шығар
бірақ оған қарамастан ресейдігі демократиялық күштер талпыңып көреді деп ойлаймын
ііі меніңше бізде егер де қозғалыстар ііі ресейдегі жалпы демократиялық қозғалыстарының іс әрекетіне де ыыы бір көзбен бақылап жүрген дұрыс шығар
ііі менде тағы бір сұрағым бар еді жалпы сіз өзіңіз саясаттанушысыз иә сіз бейтарап і тарапсыз
сіз ешқашан бір і топтың немесе бір жақтың сойылын соқпайсыз
бірақ көбінесе сіз билікті сынайсыз да оппозицияны көп сынамайсыз мүлдем сынамайсыз
оның себебі неде
жығылғанға жұдырық болмайын деу ма әлде бізде шынында да оппозиция м идеал болмаса да енді көңіліңізден шығады ма
менің ойымша а жалпы бізде ааа осы назарбаев биліктен кеткеннен кейін а назарбаев кезеңінде а оппозициялық күш болған азаматтар да тарихи сахнадан бірге і кетіп жатыр деп ойлаймын
яғни енді шартты түрде айтсақ жаңа толқын қалыптасып келе жатыр және олардың қатары толығатынына күмәнім жоқ болашақта
енді мен оппозицияны сынау дегенде оппозицияның і жалпы айтып жүрген і көзқарастары ойлары дұрыс деп ойлаймын
яғни олар биліктегі м көптеген а заң бұзушылықтарды жалпы азаматтарға пайда әкелудің орнына зиян келтіретін олардың құқығын шектейтін дүниелерді сынап жүр
яғни ааа бұлардың тарапынан да қолынан келгенше қазір оппозицияның артында тұрған мен күштерді көріп тұрған жоқпын
қаржылай болсын жалпы басқа да қолдау білдіретін
сондай ақ бізде оппозиция енді бір институт ретінде қалыптасқан жоқ
бірақ парламенттегі күлкілі заң жобасының қабылдануы
қалжыңдап айтқанда азат перуашевті басты оппозиционер ретінде бекітіп беру і бұл і өкінішке қарай і демократиялық құндылықтарға бір түкіру ретінде өз басым солай қабылдадым
және оппозицияны онсыз да менен басқа сынап жүрген немесе жаңадан пайда болған белсенділерді биліктің жобасы деген секілді шаблон тағу бізде әдетке айналып кетті және бір тренд десе де болады
өз басым мен ол азамат қазақстанның тәуелсіздігіне күмән келтірмейтін болса
қазақстанның территориясын заң жаңағы коснтитуциялық құрылымын күштеп өзгертуін қолдамайтын болса
а сондай ақ м басқа адамдардың і өміріне таңдауына құқықтарына құрметпен қарайтын болса
ол азаматтың саяси күш болуға талпынуын да талпынуын қолдаймын
бізде саяси күштер көп болу керек
ал олармен басқа азаматтармен косылып і жаңадан пайда болған саяси белсенділерге мен де қосып шаблон тағатын болсам мен ойлаймын
осы елдің азаматы ретінде жалпы саясаттанушы ретінде мен елдегі демократиялық өзгерістердің і алға жүруіне ііі бір кішкене де болса да кері үлесімді қосқым келмейді
а сондай ақ мен өз болашағымды бұл мемлекетпен байланыстырамын
жалпы патриотизм туралы да кішігірім сөз қозғадық қой
патриотизм деген ол өкінішке қарай қазір і кім мемлекеттік билікке және мемлекеттік бюджетке жақын і патриотизм туралы әңгімені солар көбірек қозғайды
ал патриотизм менің ойымша өзінің болашағыңды ертеңгі күнінді өзің тұрып жатқан елмен жермен байланыстыру және сол ортадағы проблеманы шешуге өз үлесімді қоса аламын деген сенімнің болуы
және сол сенімінді іске асыра алатындай механизмдердің болуы
а бізде сондай механизмдар пайда болған кезде м проблемаларды шешу жалпы оң жолға қойылады деп ойлаймын
одан бөлек біз ескеруіміз керек жалпы демократиялық қозғалыс тек қана саяси белсенділердің көптеп болуымен ғана емес жалпы а бірнеше фактор бар
бұл а бай мен кедейдің арасындағы айырмашылық бізде
одан бөлек і бүкіл әлемде тренд бар бұл соушел кэпитал яғни адамдардың арасындағы байланыстың азайып бара жатқандығы
одан бөлек түрлі сегрегация
яғни қала ауыл қазақ тілді орыс тілді қазақтар немесе келімсектер деген тырнақшаның ішінде бізде басқа ұлттар
ыыы орталық және аймақ либерал консерватор солтүстік оңтүстік деген секілді
бізде қарап тұрсаңыз түрлі шаблондармен қоғамды түрлі жікке бөліп тастауға болады
отыз жылдың ішінде бұны билік етуші азаматтар жақсы меңгерді
бірақ екінші жағынан қарайтын болсақ бізді біріктіретін нәрселер өте көп
бірінші кезекте бұл заң үстемдігінің болмауы
бұл ыыы одан бөлек білім алуға да келген кезде де бізде үлкен а кемшіліктер бар үлкен а дискриминация бар десек те болады
қарапайым орта мектептермен немесе і шен шекпенділі балалар оқитын жеке мектептер немесе назарбаев интеллектуал мектебі бар
және қарапайым а орта мектептер бар мемлекет есебінен қаржыландыратын
әрине назарбаев мектебі мемлекет есебінен каржыландырады бірақ қаржыландыру айырмашылығы жер мен көктей
ііі бір зерттеу боды қателеспесем екі мың бесінші жылы і қарапайым мектептің балалары мен назарбаев мектебі балаларын салыстырған кезде қаржыландыру он он бес есе айырмашылық бар
бұның өзі түптеп келген кезде тап аралық айырмашылықтың және бай мен кедейдің арасындағы айырмашылық одан сайын арттыра түсетін болады
яғни назарбаев мектебін бітірген балалар олар жоқ дегенде қазақстандағы ең мықты университеттердің назарбаев университетіне оқуға түседі немесе шетелге бірден а бакалавриат оқуға ақтанады
ал ол азаматтардың бәсекеге қабілеттілігі тек қазақстан деңгейінде ғана емес халықаралық деңгейде мойындау керек жоғары
ал енді қарапайым ауылдағы немесе қалада орта мектеп бітірген оқушылардың өкінішке қарай стартовый позициясы өте і төмен болады
ол да айналып келген кезде саяси белсенділікке азаматтық белсенділікке жалпы қоғамдағы өзгерістерге тікелей әсер ететін болады
одан бөлек тағы да менің ойлаймын біз көп талқылауымыз керек және көп айтылу керек нәрсе біздер қалталы азаматтардың азаматтық белсенділікті дамытуға қаржыларын дұрыс бағыттауы керек
яғни көптеген қалталы азаматтар бар
әрине барлығын тендермен ааа өмір сүріп жүрген немесе коррупцияның арқасында бизнеске қол жеткізген азаматтар деп айтуға болмайды
бірақ басым көпшілігі бізде мойындау керек бизнесмендердің көбісі тендермен айналысатын жалпы бизнесмендер
олардың қалтасы і қалың көбісінің
бірақ олар көбінесе қаржыны і өзінің бір руының әулетінің атын шығару үшін немесе жаңағыдай ааа мақтаныш үшін көптеген қанша миллиондарды шығындап жатыр
егер сол азаматтар азаматтық азаматтарды біріктіретін ортақ немесе жергілікті мәселелерді шешетін
і бастамаларды қолдайтын болса гонза емес мемлекетке тәуелді емес үкіметтік емес ұйымдардың пайда болуына қаржылар жұмсайтын болса
олар саяси ұйым болмай ақ қойсын
олар ііі әлеуметтік мәселелерді білім мәселесін экология мәселесін жалпы әйел құқығын і бала құқығын
а деңсаулық мәселелерін көтеретін болса оның өзі де азаматтық қоғамның і пайда болуын әрі қарай дамуына үлкен і септігін тигізетін еді
одан бөлек бізде әлеуметтік қазір ііі ғылымдағы аты бар азаматтар өкінішке қарай і қазір өз мүмкіншіліктерін қабілеттерін і қазіргі режимнің өмірін ұзартуға жұмсап жүр
олардың тапсырысымен ғылыми зерттеулер жүргізіп нәтижелерін сол биліктің саясатына қарай икемдеп жүр десе де болады
ал жаңағы қалталы азаматтарды осындай фонд халықаралық фондтар секілді ақыры халықаралық фондтарды қауіп көреді екенсіз онда өзіңіз қаржыландырыңыз ондай зерттеулерді
бірақ ең бастысы объективті және фактілерге негізделген зерттеу шығуын ааа талап етіңіз
әлеуметтік ғылыммен айналғысы келетін азаматтарды қолдаңыз
яғни әлеуметтік ғылымды біз жоққа шығармауымыз керек
өйткені иә қазір стэм дейміз ғой жаңағы нақты ғылымдарының заманы
бірақ софт скилз сонымен қатар қоғамдағы трендтерді бақылау оны талқылау і жалпы қоғамның дұрыс бағытта жүруіне диагноз беретін ол әлеуметтік і ғылымның өкілдері
яғни осы бағыттарда бізде жұмыстар жүретін болса азаматтық қоғам дамитын болады деп ойлаймын
өте жақсы жауабыңыз көңілден шықты тіпті бір үміт берген сияқты болды
ііі енді саясатта екі күш бар ғой ол қорқыныш және үміт
бұл екеуі де өзгеріске алып келетін күштер
қазақстан секілді жас мемлкетте үміт басымырақ болу керек деп ойлаймын
және ол үміт і үзілгендей көрінген кезде ол үміттің қайта тууына әрбіріміз азамат ретінде үлес қосуымыз керек деп ойлаймын
қараңғы тоннельдің ішінде жүрген адамдар бір жарық сәулесін көргісі келеді да мысалы мен бұл сұрақты соңғы уақытта өте бәріне қоя бастадым
бірдеме өзгереді ма жақсы тенденция байқала ма жоқ па деген сияқты
өткен жолы ғана тілшісі келіп айтады осыдан төрт бес жыл бұрын митингтерде бір аз ғана адамдар қатысатын сосын ол мүлдем талқыланбайтын деп
ал соңғы жылдары осы жылдың өзінде адамдар өте көп і қатыса бастады көп талқылай бастады олардың көрермендері де өте көп
сондықтан і ол айтады менде үміт бар жақын маңда бір өзгеріс болатын сияқты
өзгерісті барлығымыз қалаймыз
тіпті билік етуші топтың арасында да өзгеріс керек дейтін азаматтар бар
і барлығымыздың келісетін нәрсеміз өзгеріс керек
және ол өзгерісті қалай жасаймыз және қандай жолмен ол өзгеріске келеміз және нәтижесінде біз қандай өзгеріске қол жеткіземіз деген сұрақ бұл үнемі талқыланатын сұрақ болады
ал енді біз демократиялық жолмен і сүретін мемлекет болғымыз келсе өмір сүретін мемлекет болғымыз келсе
демократиялық жолмен билікке күресетін ааа азамат болғымыз келсе әрине біз қазірден бастап ойын ережесін өз өзімізге анықтап алуымыз керек
яғни біз туыстық қарым қатынас болсын жалпы достық қарым қатынас болсын ыыы олар әрине әрбір азамат үшін өте маңызды нәрсе
бірақ одан бөлек барлығымыздың өмірімізге әсер ететін нәрсе бар ол принциптер жазылмаған заңдар этиканың заңдары бар
і яғни ы фейсбукта да кейде көрініп қалады бізде көптеген азаматтардың жалпы көп мәселе бойынша ммм либерал көзқарас да
бірақ кейбір кезде ааа өздерінің жалпы жеке қарым қатынасы алдынғы алдынғы кезекке шығып кетеді
яғни кез келгеніміздің ыыы адамның қазақстандықтың мемлекеттік билікке қатысы бар танысы туысқаны немесе досы бар деген секілді
ал мемлекеттік мәселеге келген кезде жалпы адамзаттық құндылықтарға келген кезде бірінші кезекте принциптер алға шығу керек деп ойлаймын
жақсы сөзіңіздің төркінін түсіндім
негізі шынымен да егер сен либерал болатын болсаң мен мына жерде ғана либералмын ал мына жақта сәл туысқандық достық бір сезімдерім бар деп айтпау керек яғни принцип і ол басты
иә бұл жерде иә сіз беттен қақпау арқылы өзіңіз қолдамайтын нәрсені қолдап ы қолдап отырсыз деп айтуға болады да
яғни сіз ол идеямен келіспейсіз бірақ сіздің туысқаныңыз немесе жақыныңыз ол ойды айтқаны үшін сіздің і
жалпы жылы жауып қоя салуыңыз өзіңіздің құндылықтарыңызға қарсы шыққанмен бірдей деп айтуға болатын шығар
әрине а бір адамның ойын әп сәтте өзгерту мүмкін емес
егер ол ой бүкіл адамзат баласы мойындаған дұрыс емес деп қабылдаған нәрсе болатын болса
және тағы да бір ескеретін жағдай і бізде либерал құндылықтарды қолдайтын азаматтардың көбісі
ыыы әрине түсінемін жаңағыдай і идеал қоғам құруға тырысады және азаматтардың құқы шектелмеген тырысады ол өте орынды және өте дұрыс
сонымен қатар біз біздің контекстте ағартушылық арқылы күресу керек деп ойлаймын
яғни кейбір азаматтар а өздерінің сол мәселе бойынша аз ақпарат і білуіне байланысты білімінің
шектелуіне байланысты немесе ақпарат көзіне қол жеткізу мүмкіншілігі шектеулі болғаннан кейін тәжірибесінің аз болғаннан кейін
і және өзінің өмір бойы консерватор ортада өмір сүргеннен кейін көптеген і либерал ы қоғамның идеяларын қабылдамау мүмкін
және ол либерал қлубтарға олардың қарсы шығуы да жалпы олардың өз құқы деп айтуға болатын шығар әрине
бірақ ол өкінішке қарай бізде либералдық құндылықтар тек қана бір ыыы батыс мемлекеттеріне ғана жарасатын немесе сол ортаға ғана тән құндылықтар секілді
бірақ бірінші кезекте бұл адам құқығы дегеніміз бұл бүкіл азамат адамзат баласына тән және ұлтына жынысына дініне нәсіліне қарамай барлығына ортақ дүниелер
ол құндылықтарды бірінші кезекте қазақстан билігі түрлі халықаралық актілерді заңнамаларды ратификациялау арқылы мойындап қойған қабылдаған
яғни ағартушы жолымен жүретіндей бүкіл адамзат баласын і ешбір кемсітуге жол бермейтіндей мемлекет құруға ниетті екенін танытып қойған
қазастан мемлекеті тоқсан бірінші тәуелсіз алғаннан кейін қаншама біріккен ұлттар ұйымының тағы басқа халықаралық ұйымдардың заңнамаларын бекітіп қойған қазақстанның парламенті
яғни бізде тіпті мынау ііі кезінде қатты талқылау болды ғой і митингке байланысты
ііі евгений жовтис ііі шетелдіктердің митингке қатысу құқын қолдау үшін әдейі заңнама жобасын ұсынып отыр деп
шын мәнісінде ыыы осы митингіге байланысты жалпы адам құқықтарын ыыы байланысты қателеспесем жеті і халықаралық заңнаманың алтауын қазақстан ратификациялап қойған
яғни ол жерде ііі кез келген і азамат
қай жерде болмасын әлемнің кез келген түпкірінде өзінің басты фундаменталды құқықтарының шектелуіне і жол бермеуге және оны сол өзі өмір сүріп жатқан ортадан талап етуге құқығы бар
осына ескеруіміз керек
яғни адам құқы деген сөз қозғалған кезде ол міндетті түрде бір ааа тек қана ыыы батыстан келе жатқан жел деп соғып жатқан самал жел деп қабылдамауымыз керек
яғни адам құқықтары бұл немесе билік немесе саясат бұл абстрактілі ұғымдар емес әрбір адамда болуы тиіс оған ұмтылуы тиіс нәрсе болу керек
әрине әрқайсымыз өз шама шарқымызша ааа ағартушылықпен айналысып шама шарқымызша білімімізді арттырып
жалпы азаматтық белсенділік деген не ол
ол өзінің айналаңдағы і келіспейтін дүниелерге ұнамайтын дүниелерді жақсы жаққа бұруға жақсыға қарай өзгертуге і талпыну
және сол талпыныстар жолында кедергі пайда болған кезде ол кедергілерді жеңе білу
одан бөлек бізде қазір ааа волонтерлық қызмет ііі кішігірім бір ііі әсіресе мынау менің байқағаным ааа халық ортада бір трендке айналып келе жатыр
әлеуметтік жобалармен айналысу қарттарға жалпы әлеуметтік қорғалмаған ааа топтарға өз уақытын арнайы бөлу аптасына бір рет бір күн
і немесе марафон қайырымдылық иә қайырымдылық марафондарына қатысу немесе алматы астанада әсіресе мына үлкен марафондарға қатысу арқылы сол і кішігірім жарна төлейсің
ол жарнаңның бір жақсы мақсатқа і жұмсалатынына көзің жетеді
і сонымен қатар мынау алматыда экологиялық қозғалыстар
бір өкінішке қарай бұл кішігірім азаматтардың тобы арасында танымал
яғни тұрақты табыс көзі бар жоғары білімі бар саясатқа байланысты хабары бар азаматтардың саналы түрде іс әрекеті ол өте құптарлық өте жақсы нәрсе жақсы тренд
жақсы меніңше осы подкастты тыңдаған адамдардың барлығы бір азаматтық белсенді болғысы келетін сияқты енді
осы бағытта жүретін болсақ меніңше ыыы бізде барлық мүмкіншіліктер бар қазақстанда
құдайға шүкір ыыы жеріміз бай еліміз бай
азаматтарымыздың сауаттылық деңгейі жоғары
тек бізге жетпейтіні ерік жігер арманымыз үшін мақсаттарымыз үшін күрес
ііі сонымен қатар қорқынышымызды жеңу
яғни менің қолымнан келмейді немесе м барлығы шешіліп қойған
немесе осы уақытқа дейін билік етіп келе жатқан азаматтар ііі менің тағдырымды анықтап қойды деген секілді
бірінші талпынуымыз керек ііі күресіп көруіміз керек
і одан кейін барып меніңше әркім өзінің шама шарқына қарай а қорытынды шығаратын шығар
көп рахмет өте позитивті нотада осылай әңгімемізді аяқтайық онда
мхм сізге рахмет і осындай ы тақырыпта ыыы әңгіме қозғауға шақырғаныңызға
және ііі бұл азаматтық белсенділік ііі қазақстан үшін ғана емес бүкіл ііі әлемдегі мемлекеттер үшін өте маңызды
сол себепті дер кезінде көтеріп отырған мәселе деп ойлаймын
жобаңызға сәттілік тілеймін
жалпы мен ааа мен сізді бірінші кезекте республика қозғалысының белсенді мүшесі ретінде танимын
және өзімнің ааа тәуелсіз саясаттанушы ретінде і позициям бар
яғни мен ешбір саяси ііі қозғалыстың платформасында сөз қозауға і келіспеймін деген
бірақ сіз енді өзіңіздің авторлық жобаңыз болғаннан кейін келісім бердім және бұл тақырып өте маңызды
бұл жерде мен өзімнің бір ііі мхм жүнімді қомпайту үшін емес ыыы басқа да і нұр медиаға қатысы бар платформалар одан бөлек і тағы да басқа оппозициялық бағыттағы ыыы платформаларға мен ыыы бас тартқанмын
өйткені ааа барынша нейтрал болуға тырысу ыыы әзірше менің тарапымнан қоғамға бір кішігірім болса да қосылатын үлесім деп ойлаймын
сол себепті нейтрал болуға барынша объективті болуға ааа болашақта тырысатын боламыз деп ойлаймын барлығымыз
және менің ааа егер ііі жаңағы сіз айттыңыз ғой оппозицияны сынамайықшы деп
егер мен оппозицияны менсіз де сынап жатқан адамдар бар және мен ол оппозицияның қозғап отырған тақырыптары менің кұндылықтарыма сай келетін болса
мен не үшін оларды сынауым керек деген секілді сұрақты өзіме жиі қоямын
және биліктің қате бір қабылданған шешімдері шынымен қоғамға пайда келтіретініне менің і көзім жететін жататын болса і ол туралы мен сөз қозғасам ол ыыы билік мені сатып алды деген ііі нәрсе емес
сол себепті ііі біз барынша шаблон тағудан і ағартушылық бағытта жүруімізге і талпынуымыз керек деп ойлаймын барлығымыз шама шарқымызша
сізге осындай қазақ тілінде осындай әлеуметтік і маңызы бар қоғамға пайда әкелетін жалпы қоғам үшін маңызды тақырыптарды көтерген үшін сізге алғыс айтқым келеді
алдағы уақыттарда да бір жақсы бір себептермен кездесіп жолығып пікір таласып ыыы отыратын шығармыз деп үміттенемін әлі де
і егер мен егер осы республика қозғалысында болмасам да азаматтық белсенділігімді әрі қарай да жалғастырамын деп ойлаймын
мен өзімнің осы подкастыма і көбінесе республикаға қатысты і мәселелерді көп жолата қоймаймын өйткені түрлі жағдайлар болу мүмкін бәрібір де
бірақ і менің қөзқарасым азаматтық қоғамға қатысты саясатқа қатысты өзгермейтін нәрселерді мен осы подкастымда салып тұрамын бұл тұрақты нәрсе

жақсы онда рахмет сау болыңыздар онда
жақсы рахмет сізге